Ny tragnony voro io moa zay a arakaraky ny voro avao ohatsy ny voro mahery lafa i zay hanatody igny la apetrakiny a- <hesitation> agnabo- agnabo amin'ny hazo agnabo egny. Ny ia moa ty? Ny fanatotizany mambotsy karaza- karazana a <hesitation> akata hokan'ny taty io la ao i manantody.